هل تفضل أن تكون ممثلًا مشهورًا أم مؤلفًا مشهورًا؟ ولماذا؟ بفضّل أكون مؤلف مشهور، لأن الكتابة تخليك توصل أفكارك ورسالتك للناس بطرق أعمق المؤلف يترك أثرًا دايمًا من خلال كتبه، وتبقى أفكاره مع الناس حتى بعد وفاته كمان الكتابة تعكس شخصيتي وتمنحني حرية التعبير بدون قيود